Paiyi ya, nok n me'ɗə pu oka uri haa i desden aa do'ga mariya urazəi, ii ruiyi doo, aa ii o'baiyi, to irəm a ri'eni sai maz des des weccawe. Noka riik sə gəbən ina i doo inge a esək ullə paa eni gə a le'eklenya, mo a kankpu ku ezi kitakiiz a rooz gə iya in ma moo weccawe ya, no moozi mona iu haa, ur na iyapa, komzá, ina roon i ni i bamsəkənak tinkpa. Ammaa ina iikən in indo te'ka ko uzi na iya, mooma a iu in weccawe, too i geekən kagen kaa, haa si iree do'ga mariya ulləirə mu'ka si i des si i doosun zəgər, ina i tokaŋ. Moo naa yaksa zok mona le'ek len toka zəgəra rol, are are tokto, atom mariya morəi iree ire tokto, naa ri'eri, i gabk haa si i bo'rə udaa i dokən kiima iimmak. Si waa kitakiiz wanka gam ar mukə pa. Bo'ta pu ari, wanka pu ari, aa uraz <hesitation> mona ree ma ubla ukaro ləgə are ogsi naa uza. To uri inge mona laa kitakiiz na moo mon muzə zi, to de'səm də wessa we, desəm, nok anni sə moo mon muzə ya. Ammaa mona zaa monare oks ubla ukaro sai ai i yaa inge kitakiiz gə i yan naa uza. Soo moo unapa. Bil de'sa iirə paa, noka riik, na iya in wessa we, ko daa ii rigaziya, dook bonge miifa, ura n iwaz a az. Soo i bo'rək sii dogo ubla, i pu ubla rook rəbo i bo'rək haa gabta iit si gan wessawe. Kaa gweno muug pa, girenəm kitakuzaz gə pu rigaziya, nok mona gweno muug, hez, ungwanza miiz am, a ayapu, ayaapu, nok uri uri bonge kaa, kitaki a wessai ma i din yi zok dənpa, i ipu ipu gwan dinkirə haa es. Noka riik, gabta ullət na goosa ni ur gamn naa marik Mona dedəsapu, goosapu, too, ar ukaro boo mona monge bo desək unapa ura apu deskurə ezi, ləəgə pu laakurə. Napu laakurə, de doosuka ina wessan ullə paapa. Unapa ka doosa bonge a’ umaya, ri'gəta ullət ya, uee, keem paka ullək rə ara wes maza wessazipa, noka riik, sai gə moo gə gə a daau, mona daau, mona de'pa, ura a doosa monge bo adasupu ezi, azi zak sə zaare kamu. Səana kamsuboo a doosu monge rigaziya, a dook monge uzi go'payaa ko moozi a go'pa woo. Noka riik ina a iisapu moorə timlən, bil na bo'rə mona iisupu, na pakapakya telle, mon rem a gwegə pakarook. Ye'gəsəm, ina roon, ina doosa wessaziya, ina doosa songbiyaa, mon saa mee, ri'erizi a teegək kitakiiza wessa i gabk haa ɓamna dəlləz.